Bwekuba nempadiika, nengura ekisuura siringi rukumi nempadika, nengura esabuuni siringi bitaano nezihandika bitaano, nengura ekitaabo kyomwana siringi zinga orba rukaaga nazo nezihandiika. okugamba nendya akanyama nekagurwa omutwaro gumu, nempandiika omutwaro gumu nguzire enyama. Tinina obuuro bwengura obuuro nkumi eina nenzihandika hati okwezi kugenda kuhwa, nenteraniza zinguliize. <hesitation>